Tititi xana chikó ko ga nra kiti ka kachó ña kokaga ñati vichi a nruguan xana xanra, kua toró ni xa yoó nrida no kiti ni xa xañaxó xana chí ni xa ku nravi kinigo xana ho xhinio tatati ho xhinio ña na ka ñati tani ngua kidio iño yaká ña ke keti ña xañati tuku vichí, koga ña lokadia ni nria ni xii ni nria ta na ho tatati vichí tana kuni tatati nakita ni nrichiti ni xí koga ni kitijan kua kua xa contento ho vichi nguñaga keati nguñaga xa ñaxó chí kogati ni nruñoti xanava nguan ni xa choti loko vichi koga na lokadiajan china ichi kuanti.